Tou hoat, a jon tagoan e hohoat a no na masal, uum. Elam e nen ien mua i tariru. A masal tagoan tena hohoat ua riru, e ka mer u tsinih, uum, tsinih nien e hol na titi ru. A titi has tamulam, a katun has a hohoat, e hohoat me na bong na len has. Eiau e leles e na min ien jen tara bong, na min ien jen has tara len. Lam e nen nitoa e nam a ien, a ien eiau e hare na kanen ni Petats, kanen tamulam, habinij tamulam. Lam mei mat ta nen nen miu kuban, lam e lulu e nam kuban ni sumoun na tara toan. A ka te nen nen e mu lam, lam e nen nen ku panahas e nam a ien, habinij e mua lam u koukou na a rais, eiau a-a kanen tamulam ni-ni pinapo. Te ne hohoat uar a masal, e na hohoat si ri Yameng te kat e ria ru silohon. Silohon eiau has a ien, ne les er u souh na a kabuluk turu biris ni Yameng. E sosoat e rim a ru ne lam i nous ne lam i nen, eiau a kanen tamulam. Min poaj hovot te lala uar riru, <hesitation> lam pinapo lam kaj sila ua nam ien. A masal te na hoat ar, masal te lar tena-tena hoat ar, kaua e nous er u koukou, nous er a habinij, u tapiok, te me nen poaj me ria ru a-a ien te na hoat er a masal. Masal e kakahoat ku rur. A ji pean tamulam, ji hahakap tara pean tamulam, eiau e kakahoat kuru no, na titi has tamulam te hohoat me na bong e leles e na min ien jen, ne nous e mulam, hahol ne mulam, be lam te nen e nam. Na moni te lui eria tara min jiien, e hol se mualam a rais a habinij, suka, te les me ria ru a hoien. Na hoien nien e hahatoan si ne mua lam tara min toan te boak ar tara min-min pal. Hare ni town, ji i Skotlan, ji ya te-te me toatoan ria revan, e, <noise> tei sumoun e mamangil kuru ser a ien, so lam e haso e nam e ru a ien be ru te haso e ria elam u koukou.